Sawa isideke, ulindisimanyire, kwasababu, ji- isideke sisilolande uvanya kwanza sikifunza nuvanyi, uvanyi nakumiluka kwanza ji- itaka amaya amakanga, jipya jivalue, isiva pala. Kwahiyo jingayeke iki- ivanyina, jiba ukulonda kulonda ikyakurya, isyo isyene si- sisika sinime, si- ivaina jingakiliwuke uwona isyai mundomo inamana sidovike ikiki, uvugale finokwa siilie. Lino pala potwetuta tuwa niwasiwasi, isideki isi, ine ikyakurya jikile ikimoja, isyana silisidatu, <hesitation> u- unsiki imoja <noise> lino ikandeti? uwona hekile, lakini ikideke kinyaruhala, kinyaruhaa sana, ibea ikalonde, ikyakurya ikingi, kumbe ikiloli kilolile unyandi- unyantoli uli. Unyantoli ula kilolile, basi kyaimi, kitie ube, uve unukwa juva kangi ndise ndikupie, nokwa kangi avanino virya kinu kiki. Kyanyaruhara ikideke kinyaruhala kabisa, kita haya basi, unukungie june ukukurya lie, ibea kyatole ikingi, kisa kikumbona junine, <noise> akandetie alie, alia kibea kulonda akangi kiba, iga ipaka ikya kisivoni vikwite, vikwite kabisa! vikwite. Kukiheka kibya kukendakendaa! kitekele ukuti usiku uku, kinakideke vanu kira, ikidekira avanu sana, kibea kukendakenda ukwa, kikwisa kikiliwa kinikire avana va- vainokwe ungahesa uwasu, uwasu wurya, kideke iki kideta sana, ma uhesise nasisya syale mwe. Kwahiyo ikikisikitika sanna sanna, kisikitika sana, uwona kitie asyoo syoo syoo lino pala iunajunge baa ujirani ukwana ukuvona huruma utoli isyana syamwene, una huruma, lino ukutya dika ndeti, povati julune kwika inyama ndimbie kunyanya ndilie. Najune ndinokwikwi inyama, najune ndilie, ummalamu <hesitation> wee!.